<hesitation> tate- tate pear bea vamatatop iror o, ve ve bear nat ror bea abuh va antoen nih. Ba nat eom bah, tem pa, tem peo pa va'en na'ih. Si mas, vegen ea to gon bat ror si a, a vasuis pama, ken sina rar, ge ama ken avu pear. Vasuis bat a rorar baer o kokori kapa abuh bat meror yiah. Po tem e to, abuh va antoen be antoen po tem e to- e to va'en. E to nat ureom pa tate. Aya peo to vasuis bat a ro neo a, tate pa matop ina iun, tate pa matop ino kua beo seke te meo kua. Mea matop ine voe, voe peo si te bat a tate pa nung aviah iniah. Ge mea, tate pama ken, tove rar veh. Ma tabo pear. Ea si mas te bat mea tate boneh. I ama, vasuis boneh ea to gon bat ror si pama, ma ken sina rar, mea ma uvu pear Te menon sih ama vasuis ama boer akah ma avu to nes he bat- he bat o non. Tate pa tar, inan bat e, teye pe pa family teye a abuh peh. Ama kenken vasuis. Meh tah pet e si mas, nat aka nom a, a tate abuh e si mas nat enom a tate matop ine, e voe. E voe peh- voe peh po tem e to va'en. E voe kuruh a tah a abuh. I a het pa iun veh, pa family. Pasi mas nung aviah bat kenom yiah. Nohnoh, veo pe po tem e voe to vakoar ge vate nem iun, te bat mea tate pa, vagunah. Goe ta vapaupau rivon me voe. Vapaupau rivon me voe, i o tem e voe pasi heve ki pa vapus, kipah im oah. I a ma vasuis ama avu to he bat o erer mea ma ken sina rar ve. tate pa matop a viah bat ina family <hesitation> tate pa nohnoh aviah pet. Va'en na viah bat a family. Mea tate pa matop ina ma, tah pe koman na iun. Natnat bat ina ma o bomarih po tem e to va'en. A tah abuh pet, tate pa kiu. Simas te menom a tate pa kiu. Tem, mameh tem, toba voe pasi heve sih, ba e subuav e a kara'uh rakah, ta nat anon a kiu. E si- e sinaniah ahik bi vasus o buan i hea kori, pa kiu, ge ama avu pi. Ahik bi vasus o buan a kiu, i ama o bomarih po tem e to- e to ke varedi nom a va'en, e koe to nat ureom e to gon ureom po vasuis. Ma vasuis pama, ken sinarar, pama avu. Tate bone to, te tamuan akah non si pama von ge pama family, pama Pama clan ear to tane roma, <hesitation> ma tate boneh, pa sue be to te va vi'ah nom, po tem e to va'en. Te va vi'ah menom e voe peh, mea ma kua peh bo be vatavus kua kuruh. I ama o bomarih, parana, abuh raka sih. Si mas vakokoman a vi'ah bat nom. Tem e to varedi nom a- a va'en. Be me nom pa va'en, te bat meo kokoman abuh bone ba, eo antoen eo varedi eo pa va'en, eo nat eo pa tate apa va'en. I- i ama o bomarih, eo si mas, nasan bat ino, po tem e to- e to ke va'en nom. Pa sue be to, te vaviah me voe peh, e rapun avi'ah me voe peh.